Mullõ miildüseq iks draamafilmiq. Selle et mullõ miildüs, ku film pand mõtlõma ja om sääne tõsinõ ja. Ja hariligult om draamafilmeh ka sääntsit väega häid rollitäütmise saa nätäq just draamafilmih. Ja om säänest pinget ja põnõvust sisemist. Nii et draamafilm miildüs rohkõmb.